केओ मुग् बरे बरे होदि असो मुअ एद्ब, मुअ हजर् बर् को इसु जे न। नो। मुग् बरे बरे कोएन थगिबे। केओ कि मुअ तुक् एबर् न हजर् बर् को एदिसो। केओ कि मुअ तद् इमन् पैस न है। तोये जुन्तो पैस खुजि असो, जुन्तो इमन् तोये खुजि असो मु। तो हितो किति औ पोस्सिब्ले, मने पोस्सिब्ले न होइ। तो मुअ तुक् अगते को एदिसो। अरो हितो औ कोन् जे, प्लेअसे नो। प्लेअसे, तो अरो मुअ खुजि न थगिबे। हजर् बर् को इसु मुअ तुक्। तो अरो खुजि मे थगिबे। मु तद् इमन् पैस न है। अरो पैस थकिले मुअ इते दिबोन् नरो केके मुअ फिनन्चिअल्। फिनन्चिअल् चोन्दितिओन् बोअर्द्। अरो घर्, मुअ घर् बनय असु। तो हेकने बने मुअ इते अर दिबोन् वरिने। सो सोर्र्य् फोर् थिस्।